<noise> أختار موسيقار مشهور، الرياظة تحتمد على جسمك، ولياقتك لو صار شي يو- يوجف مستجبلك، أما الموسيقى صوتها ما ينتهي وكل أغنية تصنعها تضل خالدة. <noise>